Ka ba kwo ta, oka bi meyi adun achela. Ka bi menyi adun achela ta oka bi okabi abaha, aba abrino̱ abaha abiju wa bu fu ong ti oka ba ka ba kwo̱, ka ba kwo ta aka bi menyi adun. Ka ka bi menyi adun ta kabaha gblegble waan abi oru oge̱ne̱ge̱ne aba adun ta, oka ba iela bene, oka bi me̱nyi adun tee Aka bi menyi adun, wa woru oge̱ne̱ge̱ne̱ adun tee, wa wi yela adun wi yela adun ba chiomu engba ibi, ibi demo̱demo̱ akun chi omu engba ibii demo̱demo̱demo̱ ta, taba dom ibi demo̱demo̱ demo̱ gbem. Akun bi demo̱ demo̱ gbem aki juta. Oka ba si bene, oka yeta opu de yechwa Aki azi aki ju ta, keyi ifu endeta. Y bu ba remeta, abi menyi abi menye achiela awa enzi mande aba dun. Ka wa enzi mande aba adun aki juta. Oka wi yela adun gban ku bi ta ala biji wan me̱ kubita aka wi yela aba dun gble gble adun ki yela azi abum gbata. Aki nu nibi aki juta wu bua ba na. Ame ali me̱me̱, onu na zini woma woma zi. Oka dem azi omi no̱ro̱, alun no̱ro̱ ame ali meme, oki bu buawa ni kinyi ahi e̱be̱ne̱ Ako̱ bu awa niki o̱so̱so̱ ahi be̱ne̱, ako̱ bu awa nikiyin o̱tso̱so̱ ahi ta oka ka wi menyi aba nun waan then wa ba zhe yela ta wa bi <hesitation> wa bi mle atra ong, ali bi ewu abi mle aji atra ong me̱ wa chiela, wa chelo̱ wuchuela adung gba ta. Wu chuela adung abi bi. ko chuela adung baa. alibun aba si arie ne̱ze̱ yeji onyi, yeji epa, yeji eta wu bu chuela adung ku yela gbata wu bu aba si ariene̱ze̱ yeji onyi, yeji epa yeji epa, yeji eta. Ka bu chuela adum gba ta wa nu riaria abun aba na. Wa bun ko̱ wa bun ko̱ yeza be̱ne̱, wa bun ko yeza be̱ne̱, wa bun ko yeza ta oka bun abi zi waa, wa bun zi chachacha. Kabi zi chachacha ta. Oka wey egede aba chi yela abi egede abachi yela bene then okaa wii egede aba che yela oka bi, aka bi menyi aba dun awo oru o̱ge̱ne̱ adun, awa oru ala gba niki owa dun me oki bu ajun ta chela omu ku achi yela omu ku bi gba ta, ka ba go̱ gbo̱do̱r. Kun aba yo̱ gbo̱ do̱ta o̱ka yeta okgba kwezi mande. Aka gba ikwezi mande ta wa kpa ikun gbem. Kunadowu ahii wu ba aka ba chi yela, wu bu awa inyi o̱so̱so̱ ta ja aha ong, ayu ni onyi onyi onyi. Wa yun ni oyin onyi ade yechwa wa yun onyi ade awi yechwa. Wa dom mle ni onyii onyi gbem ayi ata ong, aka bun anyi ni onyi aji atra ong ta iki bu nun akaba athi yela ahi. Ka ba ka ba chi yela ahi ta, alun chi yela engba wa bi menyi adrun wa chie ta wa bu achi yela. Ali uba achi yela ahi meta, aka bun abi ko̱ ade nowu. Oki chun chun chun ko̱ chun gbaa ta, oka bun aba na ni ni menyi be̱ne̱. Wabi menyi adun aba na oka wi iriaria, ka bu ana bun abi zi waa bi zi waa ta. Okaba fu ade negede ibu no̱n aba achi yela. Oka ba ha gble gble, wu bua oru ogene wu bi ata adun, wa wi oru ogenegene okara adun. Wa wi <hesitation> me̱nyi mande, mona me̱nyi wa bu bru adun, oka wi mo̱ndo̱ waan aba dum. Ka bi no̱ro̱ be̱ne̱, kun bi no̱ro̱ be̱ne̱ ta, oti chu yela adun wa wi menyi te adun. Wu chuela adun gbem achi gbata gbata gbata, ko chu yela adun kwa chi gbata gbata ameta chi gbata gbata ameta Oka ba si bene, ibu no̱ aba dawa niki inyi o̱so̱tso̱ be̱ne̱. ahun abi bi ame be̱ne̱ me̱, oka wu aka wey enzi mande aba chiyela bene waka puu apu aba chiyela achi engba gbem, wa ba chi ni omu, wawi yela adun te, wa wi yela adun te, wa wi yele adun te akun achi asi omu ta, wu bua abun iko̱ aji me̱nyi, oki bu abi menyi ade te negede abun abi ko̱ ade awa nung o̱ka ba ka ba kwuo̱.